மற்ற கிரகங்களை கலோனீ செய்ய. என்பது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி. தற்போது மனிதர்கள் மற்ற கிரகங்களை ஆராய்வதற்கும். அவற்றில் வாழ்க்கை நிலைகளை ஆராய்வதற்கும் பல. ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஆனால். இந்த ஆராய்ச்சியில் நமது மனிதர்களின் வாழ்க்கையை. கவனிக்கவும் அந்த இடங்களை திடமாகவோ. அல்லது அதன் இயற்கையை களங்கப்படுத்துவதோ. அதன் அமைப்புகளுக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதோ. என்பது ஒரு எதிகல் பிரச்சனை பரிசோதனைக்காக. வாழ்ந்த இடங்களில் பிறந்த உயிரினங்களின் மீது தாக்கம். விளைவிக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன மேலும் இந்த. முயற்சியில் விலங்குகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் இயற்கையின். மேம்பாடு முக்கியமாக இருக்க வேண்டும்.